Pos las herramientas elétricas, la ventaja que tienin, possimenti, es que no te cansas porque l'eshuerçu que teniás de hazel ena guanilla pa atornillal pos ya te lo estás a ahorral. Enque tamién tien los sus conquis porque tienis de cargá-la i puei sel que quandu sea precisa pos... essu. I que te gastas las perras mesmu en a herramienta i la corrienti quandu ain cosas que se puein hazel col que no es elétricu.